yaani ghan khunen ghan anin dhib hinkhumbuku ghan khun yaani corona sunen emm endleee dhub birrinen kas hinjirtuu dhub corona inamum lesaaah chisee Mal khan yaaani Africanen haishene Kenya thaanen Mal khan inamaa ghudio lessee jarr kaaa kenya hispitalia iri ijajethu kaaa serkalian ghafkan hadhaa yaani kmsa Lilah dhithethe thaa inaman ghani wolanan wontanan